<hesitation> ja'ai ye wa'a ore kile sufrirso nuuso, te ja'ai ye wa'a zanahoria a na kuu ye kaaso te <hesitation> xindeña'ai taka taka kue'e taka ye jna'aso te <hesitation> wa'a taka ye ja'ai ye kaaso, te ko ña iniso jnu kuu jnu ndáa a ña iniso